Wato min egi aimi rayuwa am kadon setaniyam dedai miwai ko gimmi waye lallai Harga Allah ko dume dun daga Allah neddo fotayi wi'a hande ko oya mari hayunma dole sai maridun aa wala nodum wara hasalima ko dume e rayuwa dun warti dun shede defa a wala dume ma to hanjum min jogi dongu kakaji'en amin demal hangal min demirta to demal ma joni ko a remaima to tuna a wodi shede magal wadoto makaranta a fuddai gama ga timmata wala no gadiraga dole fa sai e shede to e rayuwa ka bo ka warti ko moye ma hore mun andi wala wai do dun biyaye am do dun waye am to wodi shiya jamu wodi yanki wodi suturtaki wodi soduki pade wodi waye waye do pat dun hunde to hanjumma a hebai bare bi'a a tefowai hunde wonde fere ko waye aa to e rayuwa an eka mburi setanakiyam ni meheba mi wadi shede to mi wodi nde miwodi bacci am ndidi O mi turodun makaranta o mi turodun makaranta Allah komoye yaha heba gedal mudun to minbo to mi ummake mi yahai mi himmita makaranta an gan ma e buri an min mi wanyai mi warta likitajo. Buri am kenan to miwarti likitani miya ba mitaimikoto hore am harmi taimiko goddo nana beldum rayuwa mudun min tuna dun kebu mini miyi ayi yandere nanaimi rayuwa am ewelaniyam kowaye aa dole kawai sai entare a wodi shede to shede de hanje mingatta fama amin pat mingi'a miyi'a mihebi shede migino rayuwa am kawada inganci sosai min eh eyalu am a bakkibe bawo am mijogo hore am harmi jogo bawo haire hanjun wite jindadi rayuwa am hanjun mafa dole sai tomi hebi to dole kodume e rayuwa bo dun warti sai e shede to wala shede ni wala komarda walako gatta walako bawuda sai dai gada ga paruki komoye anbo kude don jodi der berdema amma wala no gadirabe amma to har miwodi shede miwodi jindadi rayuwa anni. Tayi miwarti likitani goddoma sai jali bare mo am dalli min tomi wodini mindo yi'a komoye mani insha Allah hayun kam wurtake der damuwa sabida mi'andu komoye konanta hanjun talauci kota kota dun wel dun woda ma ta wali dun wartirayima ko ume e duniya ma an na'a ko dume amma to har a wodi mo'andama ma sai andima maudo burdo mama dun wartai an yite daudo daomako kowadi a wodi shede tona shede ko dun dume ma wala rayuwa gokka belka dole sai e shede to dun dumema dole sai eh shede shiya shede ka hanka buri'am ni miyi a miyi'a hande miwarti miwodi shede denni san nan bo miwodi wuro an emote na bacci am mitaimako makopta eh hanjun wiye rayuwa an bokka jodaniyanka kenan hanka wike dadei e rayuwa am.